Lukunen ishi mara guda aba sagale zaidi itkanne ishin dagart bere worra sunt aba sun ishin hinfeti amine dib yette yani bayya ira hin yatu ishine aba sun fan marti mpaka inin sagale it kannu it riqeti ishinen jal ishentefa teti dub dib yette ishinen aba sun aba ishi gudis sun ama sagale it kanne ilal sun bayya ira hin yatu.